Oli éséfuno wa nak uŋa yo mé nukaan yo: gataso, gasuus sibool, étaas usamata, gataas yo, gasuus ukarari, gasuus sikamo, étaas usamata.